Nʋ ɛkʋyɛ wani bʋakʋ ɔdʋ nimavi ma mʋtɛa ɛzʋ dʋ ɛfɛ fʋfʋdʋ ɛfɛ ayɛ ɔdʋɛfɛ isi ɔdʋ ɛfɛ agbedi ɔdʋ ɛfɛ ɛkʋyɛ wani abʋ poo bʋa ɛdiɛ bʋakʋ nɔ nafɔnafʋ ba ninayɛ lanʋ ayɛ fufu ɛzo dʋ tatɛkʋ wania ɛkayɛ tatɛkʋ wania mɛ afɔ naka alʋ ɛtuse ɛtʋ afɔ na ɛtʋ afɔnese alʋ kɛ makʋtʋ yɔnɔlʋ di.